Faransa ni ɗo mari al'aada gootel jee hanɓe ɓe ɗo mari ɗemgal maɓɓe hannjum on woni al'aada maɓɓe ɓe ɗo winda be ɗemgal maɓɓe ɓe ɗo jannga be ɗemgal maɓɓe ɓe ɗo janngina be ɗemgal maɓɓe, faranse kenan, bo hamɓe hannjum on wonte al'aada maɓɓe. hamɓe boo ɓe ɗuɗay ma burtugo ya'si soosay, yaha lesɗe ji ya'si feere, ko hatoy ɓe yahi ni hamɓe ni be yare maɓɓe ɓe janngata, ɓe ɗo sam ɗina ɗemgal maɓɓe soosay, hannjum on bo al'aada maɓɓe kenan ɓe jo'ɗa be dinnga boldugo be ɗemgal maɓɓe.